Un sumarinu se muevi nel augua parriba o pabaxu por mé delos pranus de çamargullu i los tanquis de lastri. Los planus d'inmersión son superficis planas que se dalean pa controlal la direción del submarinu. Los tanquis de lastri s'enllenan d'agua o d'airi pa mual la densidá del sumarinu i hazel que se suba o s'abaxi. Chacha, lo que discurri la genti enque pahi que discurrin más palas cosas miltaris!